नुन्ग् थन्ग्, जिस् सेव हयु। हयु, एस् सेव रुकुम्नि को फिनि मुन्ग् हु। भेअ, न्गुबन्ग् रुकुम्नि को फिओदोन्ग्। ओमेरिकन्, एस् रोब्स् कुपे सिन्। मेक्सिकोतो, मछ। दब्बले कुफुर्, कर्तेत्। रिस्तेत्, कोलप् गुस। पुर्, ओभर्। हेप्रेस्, न्प्रेस्। एरोप्रेस्, तोपिओ। एस्प्रेसोकोन्, पन्न। तुर्कि, कोफि। क्लोद्ब्रित्, अफ्कदो। केफिअ, लुलत। नैत्र, कोफि। हरोदोन्ग्।